Denmakin <hesitation> ada ishia kabd ada ishian birria won irit bekanu lilanii mambo latreaturet design iyo iyo art iyoo sagale ishin nyaatuo amine dumii won lila familii faa wojiebite ama gamada ama inama wolin huji midase wolfeduu wontafa lila faan jiirtie amineni tadibin mambo design nine lila faan jirti mambo woi ijarsat wo chora sun lila faan jiirti inama akii jogin udzonii faa nam amineni ingels faa inama sunii lila beekani sagale ishin nyaatuu newnodik nodik yeden nodi